Mi nyiban sare kesum mi joda ha nder maare be saaro am, be derdiraabe am pat. Mi habdan mi velna kowa bernde mako.